பெங்குவின்கள் பல தழுவல்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் சூடாக இருக்க உதவுகின்றன, இறகுகளின் அடுக்குகள், புழுங்கல், மற்றும் ஒன்றாகக் கட்டிப்பிடிப்பது உட்பட. இவை கண்களுக்கு இடையில் உண்டியலுக்கு சற்று மேலே அமைந்துள்ளன. அவர்கள் கடல் நீர் மற்றும் மீன்களில் உள்ள உப்பை அகற்றி, பின்னர் உண்டியலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள். பெங்குவின்கள் தங்கள் ஃபிளிப்பர்கள் மற்றும் கால்கள் வழியாக இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் தங்களை குளிர்விக்க முடியும்.ப்ளப்பருடன் பென்குயினின் இறகுகள் நிலத்தில் இருக்கும்போது அதை சூடாக வைத்திருக்கும். நிலத்தில் இருக்கும் போது பென்குயின்களும் குழுக்களாக இருக்கும், இதனால் அவை காற்றைத் தடுக்கின்றன மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் உடல் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி சூடாக இருக்கும்.